Oyi lo o dɛ etazini be ,etazini be ma hamani be cururu, parse mayɛ, bɛya we a vɛɛ voyazira a vɛ zun han yurɛni benua, o ba cururu va etazini tun waa a vɛ wo etazini. Ba eropiɛnra aba be vomu mube bera so.muma'a ee eta eta ra nɛ fara wɛwa a ma maa etzazini zɛrɛ.